Eh fandraisa fanampahakevitry sy-misy <hesitation> sy itombigna mihisy ilay hoe tonga da ekegn'izao rehetra izao za, fa sy mainsy indrotra avao ny maningagna, misy indrotra avao ny miala hilagny amigny ny hevitrignao, misy fehizay ny misipaky, zay.